Nkyj mereyj nsu mu nam da kor bi a, nam a mebjyj nye adwen. Siantsir a mepj adwen nye dj, adwen yj nam bi a cyj djw yie. Sj cda wo nkwan mu a, cmmfa wo nkwan kor a cyj, cdze ne djw nyinaa kc nkwan no mu na edzi a cma wo ahomka. Osian djm ntsi djm nam yi yj nam a csom bo na cma no bo yj dzen nsti wcnntoto adwen ase koraa.